Nyam osor nyi njeka ka eya akubor oman and anoga aman eje eya nji mfe epera ndip eya epera ndip eya, epera ndip eya nji afarnor njia okiba anor oje wae okifom biji kere ka mbinghe eya nong ndipe-nju nong nedumoo nong kae ka nju nong oki jen na abone ama nonge ye afin <hesitation> nji afarnor nji oki bor ye ekijen ekijoer na wae na ndipe-nju eya chen chen eya nji mfe njia afarnor wae omenghe se wae ofone abon ma ajaja ajaga owed ofon abon mayime etum ofone obortum mbi wae mfone okiyim okikume osoer se eya nji fenji wa okiba norye ke eyar nji enji wae okiyim enji wae okiyim kpor okibo oyim ebin okichore enoe eji nji wae okiji ojisum okichai nji afarnor kon wae ofam nji ken okak akpet okpang ken okak nji waer okak ka nsi ne ekpera ndip eya anor obunor wud ma eyima mbine mbine cocoa ndoma wae kene ofon okikume osoer na okijen ofona ane etum kin oba kina anne etum amar wae oje nabor ka mbin eya ma akisum aa cocoa ma aki aki na shori cocoa eya ayimi ka mba nyi wae mfone tik ekora ka mbinghi se Eya nji mfa eya nji mfa enji wae onora ofon ka eya na ntima anor ka eya nji mfe eya nji mfe efon ebin eti eti mbi wae mfone okikumi ochibe okara, ebu okar fone obor etum ochibi okara se eya nji mfe nji mfana baka ekpage etum nji mme menghe se mfon eyim or njere kor onyoer baga ekpage etum nji wae okikam mmmon owa keji etum eri kpe ka ndem oroyin kpe ka ndem nyor or okituuor okere ka nongho mmon owa aki fon hope etum se eya nji mfe ebak na efone nyam osor nyi ekikume echuke nor nyam osor ne ka nyen osor nyi enonge eje mosh nyi eya njie efe eje ka osor nyam osor nyi nyi ka eya njie efe kine ebachinghi eje ka nyam osor nyi nyam osor esir ka eya nji efe nji afarnor ken obaka osia nyam osor nyi eni wae omenghe nji ere ka onyoer okichibi okera eeh erigna se erig na se ochibi okera kpe anar nong ke <hesitation> mono obasi ayimi ke-etu na akume abar kpor ayime ketu ofu abi afarnor kpe otime ebin kajena wae okikume otid omenghe se etid ofu mbi eje ere ofumbi erong mbi okitid ekpena enyimim ekinjid Yin mmone obasi akpor ken anyime kechu and etima njia afor atingha asik okitid kpe kpe na ngum ndina ndim se ekpiri ofu na se ne ekpiri ofu mbi ye mmon obasi akpor anyime kechu ka eya nji afarnor menghe eru amana ajak wae omenghe se efone fene nyam osor nyi wud ekikume nonge eturi njie che chen chen ekikume emenghe wud se ebire efona se ekpire efona se ne ofumbi Etung akichoke ka m wud mbi efe oka of kpage mbi wor erigi enok esi okiji ojifi mviyu owa ofambi ofu onongo osi norambi adarnor-nor-okikim odi na ndipe-nju eya oyobab okare ndipe-nju eya onw fone atem ama oyorbingha abor se waga obann abor abar abachoge na wae kajene ofu abi afarnor ofubi mbi efe biri obi okijoer ka mkpa ka mkpa oba ebare anarum anarum ayor gim mfor Nyi akikak osor na osur areh oba ebare anakai, anakai fene akikum ayokume se pere mfor na ekikak mfor erome ejire obar ebare asop <hesitation> na agunghe ayokume erong se nonge erom njim fa naji eba ka etek ejire Etung ka etek ejire Bendeghe yin ekpaga ache ma ekinore echage ka eteke Bendeghe kajen enore ekiwud ekiro ofam mbi afarnor, ofua erom ojebambinghe and ofu abi afarnor fene onogoh osi etek ekisue ajeno afone nsi etek ejiri Bendeghe afone nsi Etungo ofam mbi afarnor eki joer ofombi ojebambinghe okare kpe ne kpe ne nyoer areha ka mbinghe oyor binghe se-ah aba ka nju eya de aba ojene anok abak njie ofon fene oje okare ere nji okuban ne ekubi okubibin ekubi na ojebambinghe je ntima afor